Book chef kam huunde wonta ɗon to ɗum aadantoo defte, to ɗum resata ɗereeji, gam to ɗi mbonnoo. Wuri wonta ɗon to ɗum suuɗata defte, gam huutinirki hannde e jaango, yeeɗu woodi senndo koñ senndo koñ, to mbawta sennda ɗereeji, ndesa koo ngol e futa woni.